Pa que una comía sea más coloría i aparenti, pueis añidil unas pocas de cosas comu verduras, frutas i especis. La presentación es tamién mu emportanti, ya que la horma en que se ponin los agredientis puei hazel parecel la comía más aparenti. La maginación i el discurrieru essu ya caúna. Alogu tamién ain tintis i colorantis peru essu a megu no te creas que m'enllena l'oju...